Ny fomba fanaovana legioma atono anaty lafaoro indray an, alaina ilay legioma izany an dia tsy voasana fa sasana madio tsara fotsiny an, dia atao tetika vaventy an <hesitation> raha ohatra hoe karaoty izany izy an, dia mety hoe tetehana efatra fotsiny. Zaraina efatra. Dia ohatr'izay koa mety hoe ovy an, mety hoe arikovera, mety zavatra hafa. Dia tetehana vaventy izany ilay izy an, dia rarahana menaka sy sira dia asiana poavra ihany koa raha hoe tia poavra ianao. Dia izay izany no alefa anaty lafaoro an dia tenehanao izy an, atono ao mandritra ny atsasak'adiny dia vonona.